एक खिड़की को अच्छे से साफ करने के लिए काफी चीज़ों की आवश्यकता होत है। जैसे सबसे पहले खिड़की के फ्रेम शीशे पर जमा धूल और गंदगी को सूखे कपड़े से हटाए। उके बाद एक बाल्टी में गुनगुना पानी लेके और हल्को डिटर्जेंट या विंडो क्लीनर मिलाए। उखे बाद स्पॉन्ज या कपड़े को घोल में डुबोएं और खिड़की के शीशे को अच्छे से साफ करें। यदि गंदगी पुरानी होय या जिद्दी होय तो हल्का सा दबाव डाल दे। शीशे पर से पानी निकालने और रबर पाइपर का उपयोग करे। और उसे नीचे की ओर चलाएं इस से अच्छे से साफ हो जात है। और बचा हुआ पानी और धारियों को साफ करने के लिए मुलायम माइक्रो फाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें। और अगर लास्ट में खिड़की पर धारियाँ रह गई हैं तो पुराना अखबार जोन होत हैं। उनको ले और शीशे पर गोलाई से रगड़े और इस से शीशा चमकदार और अच्छा दिखेगा। सफाई सुबह और शाम के अतिरिक्त धूप में शीशा जल्दी से सूखने से दाग नहीं बनते। खिड़की के फ्रेम और कोनों की सफाई पर ध्यान दे क्योंकि वहाँ गंदगी अधिक जमती है। और इस से अच्छे से साफ हो जात हैं और खिड़की बिल्कुल चमकदार बन जात ही।